Na yo ayivii nió kukó, yani na xadi ini ne'é iin yivi ño'o ña ni ñaxa deñoo, nani yo'o hora, hora kano ihó ayivii kunuka ihó kunuka na inka n kida dakivi niuté xoxaña dii xoxadin xhixo iin xhí ña dii ihó kano, daini yivii ñoo tenguena kuini xa na yivii ihó na dokoné, na kadangua náyivii ñoo na ihó ngue taxi dixi no nguene ngua na kadanguaxhi te nan dii nakanakaxhi dani ihó kué yuku ihó kue yuno ya'á yaxana koo ñayivii ñoo hó kuchi naivii ñoo kyana kuná, konyitoró kukanda iní ya'á yo kue iin yukú yo kue na nixa'a nako ndako tanó inó té kuina a xa nrivi ñoná ná diá kau nuexi dina kana kaxhidi na kana kadi inixhi naka dadana kadaxhi tiónxi vadaxaku, kochi na kaxi ñoxa nondaugui non dangui ña yivi no na yú kaxi xaña ndixanguaxi nguaxi na xaxhi xhin nokaxhiini noxadión.